Delfinlarning o'ziga xos xususiyatlari shundaki, ular dengiz hayvonlari ichida eng quvnoqi hisoblanadi, hamda ular o'ljasini maxsus o'zlarining ultra tovushlari yordamida topib olishadi. Qisqa-qisqa xushtakka o'xshagan tovushlar chiqarib, xatto bir-birini ham topib olishadi.